दक्षिण अफ्रीकाऊ खवू पू खीमा किशङ होडोगो तङ कवू पू किशङ डच, भारत, ब्रिटिश देसके तङ ई अद्भुत मिसङग दिखेच्य। हुजगो तङ खवू बन्यमो सामग्री तोष चलिया, शा, शाऊ लाङ शा, जेडु शा, चिकेन आइ आइडे जङली जनवारो तङ शा दुश। आइ सब्जिया दुश, मसाला दुश, सी फूड दुश, समुंदर किनारे शङ ज्यादा त्र मछलिया जज्या तोष हुजगो। आइ हुजगो तङ प्रमुख कवू व्यन्जन खीमा त तर ब्रायी दुश, बबोटिये दुश, प-ओ-दुर्र दुश, बानिचो दुश, समोसा रंग अचार दुश, षकला का रंग पाक दुश, सॉसमा दुश, कप-मा-पे-कारी दुश, पोयिकी दुश, ब्रेड दुश। आइ किशङ खीमा हुजगो द्वा डेसर्ट मिल्कटर दुश, कोकोसीस्टर दुश, माल्वा पुडिंग दुश, रस कस दुश। आइ तुङमगो हुजगो द्वा रूइबोस चा दुश, अमर उला दुश, अनकॉम्पोटी दुश, वाइन दुश।